ଵିଶେ ସବକ୍ଯୋଂ ଅନଂକୋ ରୋଜତ୍ନୋଂ ଦେଵୁଛନତୀ ଜୀ ପ୍ରାପ୍ତୋ। ବଯୋସକୋ ମାନେ ପ୍ରତି ରାତିଦେ ସାଦରୋ ନୋ ଘଂଟା ପରଜୋଂତୋ। ନୀଦୋ ନିଯଂତୋ ଜୀ ମାନେ ସାଦ ଗଂଟାରୋ କମ ନୀଦୋ ନିଯଂତୀ। ସେ ମାନେ ସାଦ ଗିଂବା ତାରୋ ଅଧିକୋ ଦୋ ପାଉଦଵା ବ୍ଯକ୍ତିନ। କୋ ଥାରୋ ଅଧିକୋ ସ୍ଵାସ୍ତୋ ସମଚ୍ଯାରୋ ସଂଭାଵନା ରୁହୀ ଥାଈ।